yaa shɛ na-amɛ uywa, ii maa gana na ihetene zhejɛ maa nu-udenji mu. Ganana kuↄ bubassa ban da-iyi zhiji nu upiana bihiↄ uwa ci upiana bu-umpwa ni bɛ-iyebii? To, u tumapa tikikure tuna nge eri ma mapo shɛ iwɛ maa, maa bubassa ‘yage iyi-ike maa kwo weni piana ‘yajɛ iyi bee shiri nu upiana at bɛɛ zhɛ nda, mɛ hiɛŋ, nme, ita, zasaba, izasaba na tumapa timi’o. Ama iyi nɛ yo mhiymo bubassa, gana bu piana bi hiiŋ, ga anamba oo um, baa ‘imanganga ehilo-ubwa. Upiana bi yebi bu namba sasana boo sutongono ofwo-elele ugwubo namɛ, ofwo-elele baa shɛ ba kwuno i’wɛ’wɛ, bu namba baa kwuna i’wɛ’wɛ. Gobonu du uwa-ici upiana bu tatu baa namba, na amɛ upiana ata na aka atɛ ta, bubasa ta ‘yajɛ laↄngana mu bwo izhiji nu-upiana ata bi hiiↄ atwa oko du asha onuwo okwo zhiji nu upiana ata bu umpwani bɛ yebi-uwa zhajɛ upiana, uwa maa ici upiana upiana bu tatu kwo upiana bu yebi asha bu hwuwo ŋngana mu bwa tuno. Na-aba na bee hwuwi ŋgana, uwa zhajɛ ci geri hu upiana bi neshi, asha, eshilo hieŋ ma gbatu, bi zhɛ kwuno-ehilo, bi zhɛ kwuni ufwuni ufwashɛ tu bwada, ibɛ bɛɛ zhɛ ba bila izegwu, kwo kaa a bila akaraba, kwo ba bila u’wuno, kwo kaa ba bila de iyi nɛ zhɛ shi ijɛtɛ ɛɛ zhɛ hieŋ iyi-usho. Na-aba ibɛ, ibɛ zhɛ nda ya iwɛ maa nama, ineye zhajɛ kwo gari bu upiana bu tana, ba bila-ohiu, ne bi ciihin gana gononu, uwa che ci upiana bu ump, bi cinjishi, asha shɛkaraba shi ko shɛ nɛ ne-ehilo uwa ci upiana ba umpwa asha ŋgana kwuni ujiyo. To, ibɛ ɛɛ zhɛ na. To, tu namo ta bubassa, bi zhɛ bo gwushigo iyi ti gɛnɛ-ɛtɛ, yɛɛ zhajɛ ya uwa yɛɛ zhajɛ wa, asha ofwo na bubassa eri bo shikono sasana, iyajɛ gana ga ɛɛ hieŋ krismas, bubassa ‘iya bubassa ‘yajɛ inɛ la nu cala, iwɛ maa kwo ti yaa shɛ ma bu, ibiri baa nda bɛ njɛ shɛ aduwa. Bɛ njɛ shɛ usala o, aa ŋhinwa jita bi ikirismasi bu ma ‘imɛ iwɛ ma abo higo mayaga aka-ata. Iwɛ maa bɛ hieŋ du ban da ikrismasi. Nhenshi maa nge teyinje na akana keshici, atwa na du njɛ shɛ kwo aduwa, aba o’ilogogo la ya ni-ihwɛ, uhwari, ibɛ gefɛtɛ shɛ nu-upiana ata bu umpwa ni bɛ yebi, gɛtɛ ni jitɛ woshi ni bɛ, gɛtɛ oo shigo nu-ujita woshi ni be neshi na atwa-agwatana uwa akwu-nanjɛ upiana ata bu-umpwa ni bɛ yebi. Bi zhɛ namo, abassa hwɛɛ namba. To, yaa zhajɛ ya gunu aa kwunanjɛ inee-ike gɛtɛ ɛɛ hieŋ ɛ zhɛ tono ywa, to, hwayɛ bwonu bubassa ‘yajɛ ya iwɛ maa, a ‘yajɛ tu kwunanya tu-uywa na aa ‘yagaga tusotulonu nu-udenji. Atwa gaye ɛ hieŋ umwa mwa tu ‘yajɛ hwajɛ imitin tutwa nu, nu-ujita woshi ni bɛ cinjishi kwo kaa nu-ujita talacɛ uwa ci jita bi hiiŋ. Iwɛ ecilo ga, nhenshi iwɛ maa bubassa ‘yajɛ inɛ-ɛtɛ ba a nda. Iwɛ ecilo ata, iyi inamba i’imɛ iwɛ bubassa nu udenji ubwa i shɛ ibɛ gɛtɛtɛ. Nzasa, bubassa zasa iyi nɛ baa ‘yajɛ izhiji nu-umonde maa bi shiri-ujita ata kiri bɛ bubassa shɛ semi kwo de yaa ‘yajɛ iyi nɛ. Uto bu iwɛ maa e eri oshilo tu’wulwa, ɛ zhɛ hieŋ jita kaza bana, bubassa zhɛ twa na aka ofwo kazabana, a yajɛ tusotulono kazabana. Cala la a ‘yaga-urupɛ, bi eri bo shilo urupɛ ubwa na aka na kwulanɛ bu, bu zasa maa na-amɛ uywa kwo kaa nu uwiki kasabana bubassa shɛ ban da inɛ gɛ bubassa shɛ ban da inɛ gɛ bɛ ‘yajɛ awo, ti shilo boo shilo. Iwɛ ecilo ata iyi namba ta ne ti eshicigo timi. Um, iyi nɛ nge mepi tɛ imɛ iwɛ bubassa, ofwo na bubassa kwuni uvwovwu bubassa zhije, nhenshi iɛ maa uvwocwu bubassa zhije ta geri bu izrɛl, na ban a baa banɛ ni izrɛl nhenshi mao tu hwujɛ iwɛ maa, bubassa zalanjɛ, bubalanjɛ uwa bee teni zariya. Na aba na baa banɛ nu zariya, gana at aba namɛ uwa ba zhajɛ unasarawa, ibɛ bubassa ‘yajɛ ya, ibɛ oo bogu, atwa okio hwuri abuja, atwo oko hwuri utoto. Atwa oko hwuri unenja, atwa okohwuei koji. Na aba na du kaa atwa kuje shɛ na akana ee ci kuje. Aka na ee ci utoto, ibɛ ee ksehi ɛɛ hieŋ i’yajɛ ofwo na ɛɛ zhɛ a kasha. Nhenshi iwɛ maa, iyi shɛ iwɛ bubassa ta. Iyebi, na-amɛ olugwo ga nga rɛtanjɛ, ishɛ, uraiŋ bubassa gashɛ gana uraiŋ bufulani ga ge cimishi maa atwa sotulononu bu. Nhenshi iwɛ maa kwo ya shɛ nu unasarawa ga atu namɛ, egonyi na namɛ nu unasarawa ga mepi iwɛ maa, bubassa ubwa jwe unasarawa, ubwa ga tata, nhenshi maa ga mukama dogo na namɛ unasarawa bi mepi maa bi jiteni bubassa, ibɛpo kwo ni-ihwɛ agwuma ga, ni ihwɛ igɛsɛjɛ agwuma, apata ta rɛcɛ maa, i’yajɛ u’uye bubassa na namba ba apata. I’yajɛ ofwo ata njɛ gana, na aka na ta njɛ gana ijasa la bubassa eri baa lasu. Nu gana ata, iyi nɛ namba shɛ iwɛ maa, bubassa ofwo baa namɛ ufwugo zhɛ nama ba ishiga bo tono ukewuye, nhenshi maa gana bubassa namba nu unaijeriya ha ishɛ ofwo baa zalanjɛ baa zalanjɛ bee ci ta. Nu gana ata iyi ti cikure nge eri ma mapa tɛ imɛ iwɛ bubassa nhenshi iwɛ maaa bubassa, shɛ butu bu ko na wanɛ ni-itimɛ. Baa shɛ butu na bo lobo butu, baa shɛ butu na cimi bugaiŋ, baa shɛ butu na shɛ iwɛ maa bi ge jerishi ihienmɛ na butu, baa shɛ butu buko no yajɛ iyɛnmɛyɛnmɛ nab utu maa gunu baa kwubɛ butu ba ruwanɛ bu. Aka oko la bubassa bo to uzoto maa ko yaa shɛ nu-umono ubwa, baa, nu-umwono ogodo ubwa, ba bizhingwa ba pana bugaiŋ bo woto tuba na cɛnjɛ. Nhenshi maa iyi nge eri ma mapa na bubassa shɛ ibɛ gɛtɛtɛ. okwu ma. Anabi mi abassa n’yajɛ unyasa iwɛ nɛ aa ma nsuyana bubassa. Uiŋ ama busa du kaa ni-izeci bubassa, iwenepo i’yajɛ ofowo shɛ maa nge teni ngɛ hieŋ bubassa nga shɛ ɛ hieŋ eee bubassa hŋ abu shɛ, mɛ hieŋ iiŋ. ɛɛ hieŋ oo, udenji ga ‘uajɛ tulubo na atwa, udenji ga cimishi ihiɛŋmɛ. I’yajɛ afwo nga namɛ- nge, no ofwo-ugondu na nga namɛ, uga wan da, a suka umashin, nga ‘untanganɛ, ngɛ zhɛ, nge sheoi butu bu ko, ibɛ bee henteni udenji imbe kuŋ abɛ shɛɛ? Nge hieŋ bu bubassa nga shɛ bɛɛ hieŋ keyi, bubassa? Be hieŋ kayi, udenji hiŋ mwa, kwo tu nga ma hwuga ize ci-udenji hiŋ nta hwajɛ ihiɛŋmɛ o maa hiɛ ‘yajɛ yebi ihiɛŋmɛ o. Tu-wa kwakwa a hiɛ ‘wo iwɛnɛ ta aa kwubɛ iwɛ maa. I shɛ maa hi ge iris hi nu tumapa tu utakada ga, ama igɛ tee hi mepi y aba tumapa, ibɛ du yaa shɛ maa udenji udenji ma hi jala ya maa ehi sheni ni mbe. Nu gana ata, gamba du kaa ima kulana, iyi ofwo-elele nga namɛ nkwulamɛ maa ma duma rubassa rimi- okwo nshepi shi udenji mu maa mɛ hieŋ-ujeruma. ibɛ po, nyɛ nyɛ, anda maa aka ama duma uŋ uma nkwulana nu-u’waba mu. Nu gana ata iyi inamba ta. Ibɛ po ama busa iwɛ bubassa, okwu ma. Okwuma tahwayɛ gana ti ehetene nɛ njɛ iwɛ maa, nu udenji tu atuba abassa, atuba maa tɛ kpɛ uwuru kwo ti kpɛ ɛɛ ti kpɛ? Maa, gana na nga nga dumwa iwɛ maa bubassa i shɛ butu na bo lubo udenji, we-elele bubassa jeri shi ihiɛŋmɛ ye-elele o. inɛ-ihiiŋ mo hi, ma duma shɛ-iwɛ maa, bubassa kpɛshi uwuru kwo uwuru elele vwɛ bubassa ni cɛnjɛ ti, ofwo elele baa namɛ gana tu-ukoji, ga ti ije o. Bubassa kpɛshɛ uwuru o. atwa i’imɛ tu, atwa na atunɛ namɛ na aba, aba ecilo shi maa.

Asha ganana miauŋ mutu ma zha tusoso aa gɛga, aa rɛta iyi, oo oshicigo, aba na ba ‘wasu gana ata o. iwɛnɛpa asha aba ga ‘yagawa tu ukwuribi ee ti hwuri. Ibɛ ya kwo ti nyaa ga namɛ gaago, tu-ugwominiti go aba atɛ kappa ya, ibɛ njɛ ya iwɛ maa shɛ ee ti genji hwajɛ maa ta zhagaga tahaŋnu zhiaŋ, maa ta ‘yaga ohwolu, asha neke ti eri du ta nama nu-umbe, ibɛ shɛ, asha ya uwuru na ɛɛishi cinjɛ. Nhenshi iwɛ ma izasa uwuru-elele wan da, i shɛ shɛ maa aba mo ti zhigo o. Gana inɛ gɛ ba atɛ ta namɛ gaaga, miauŋ mu tu na akana ta aa kwubɛ iyi zhe aa kwubɛ, nhenshi maa miauŋ mu tu aa imɛ, aa kwunɛ mi yebi. ɛɛ hieŋ mɛ hieŋ, ihieŋ awo. Aba sasana kwuneneni uwuru na-atwa tu. Nhenshi iwɛ maa ibɛ shɛ, to, iwɛnnɛ ta bubassa zasa gwomineti, ibɛ iwanɛ ugwomineti a jɛmɛ ya kakayɛ maa abassa. ibɛ ugwomineti-ebe, aa namɛ e shishingeni sasana ejeshi. Ejeshi ebe kaa, ejeshi ugwomneti sasana ibɛ shɛ iyi nɛ ɛɛ vwɛ atwa tu. Nhenshi iwɛ maa. Ugesikiya zhɛmɛ, ata taba su bɛe, bɛɛ kpɛ-uwuru ishɛ shɛ atwo tu na atu namɛ na aba, aba ɛkpɛ uwura o. yaa shɛ gana ata, ɛehi’ɛehi heteni ba maa atuba ma tɛ kpɛ uwuru, geskiya zhɛmɛ bubassa shɛ butu na go lubi, kwo yaashɛ hwuwayɛ gonu akana tu ugwulo ga. gu, abassa zhɛ gwulonono na cɛnjɛ ta ata, abassa abɛ okunono aŋ tiyejilo sasana keeni isɛɛbwɛ yo’wo aŋ la. Nhwa ma-aba na ee hwenzhenji e tiyinji shi ya o, iyi elele nɛ aa ndana ufwu, e tiyinji shi ya o, e gwure aa ndanana tiyejilo na abo. Nhenshi iwɛ maa, iyi nɛ namba tedure na bubassa i shɛ ibɛ gɛtɛtɛ okwu ma. Ama gana bee henteni iwe maa, olugo na atɛ namɛ hwuwayɛ go, itu kwulanganɛ su iwɛ maa ta nama apata okwo kuwa ofwo na atu namɛ la shɛ cɛnjɛ tutu aba-utu kulanɛ? Iheteni mi shɛ, izasa ofwo eri ma bu latumana uhwuri ihwɛ bu o. Iwɛnɛ po ofwo-elele na abu namɛ, bugaiŋ abu shɛ. Gana tu-unasarawa ga, ama jalakaka utakada gata zhɛ mbisono maa utakada cɛnjɛ, bugaiŋ nga shɛ. ee keri eye azha shɛ ma pana. Ama na-aka ngɛ gwuri na cɛnjɛ timi, iyi-elele hien, iwɛnɛpo, asha mepi maa yɛu vɛnjɛ nga shɛ keeni kwo yaa shɛ nøo-ofwo itimɛ. Itimɛ ɛtɛ ngɛ zhɛ ma nhwa, ŋ’yagawa uzajɛ mu ba pata nzasa zajv be peo, iwɛnɛpo tu sa ama sa cɛnjɛ na zhɛ ma nhwa ma ya. Ecilo shɛ maa yaa shɛ na cɛnjɛ timi nzha shɛ ma sa ya-itimɛ. iwɛnɛpo upwan yaa shɛ nzha shɛ mɛ hieŋ kwo yaa ga shɛ ni-ihwɛ ya-azuba ee mpeteni, mɛ hieŋ epe nkwulanganɛ ici ihwɛ mi o ihwɛ mi n’wulwanu uhwuri olugo ga ngaa namɛ. Nhenshi iwɛ maa i za kwo udenji we-elele, aka-elele baa bamɛ, kwo yaa shɛ gana tahaŋnu, ehi zhe tahaŋnu abɛ njɛ bi zhɛ ba mbɛyamɛ ekwunyi. Itu kwulana iwɛ maa ta nama na cɛnjɛ tutu. Nhenshi maa iyi namba ta, okwu ma.